Okuhupa omwinyo mena rokutja tjimohupu omwinyo muwa kokara novanavita urira omundu omupupu momwinyo urira omundu nguhupa omwinyo wokwisira tjamba okuhupa omwinyo muwa nu kukuvatera kutja oheritwamo mozongaku zomundu warwe posia uhupe otjaove omuni, ngatutje rumwe omukwenu wekuhungire omambo mavi, ove koritwa mozongakuze kutja tara omundu ngo pumazu okukuhungira omambo mavi omena rokutja rumwe eye omundu omuvi poo unozongaro zombi mara ove tjiwatja mehupu omwinyo muwa omundu warwe kutja wekuhungire omambo mavi ove kona kumuyaruramo mambo mavi, nu ove mokuhena kumuyaruamo mambo mavi umuvatera kutja eye nomarunduruke marire omundu omuwa oondi handje mekeripura kutjavi mbwae omundu ngwi mbemuhungire omambo mavi ngumaeso kutja maemutetarisa omutima omundu ngwi maso kutja mutu kundino wahaha nu pokena kundjihungirisa poo mendjiyaruramo mambo mavi posia ove tjiwerizuvisa kutjavi noongarire omundu warwe mendjihumbu poo mendjipe omambo mavi ami kaamiye eye opumazu okundjipa mambo mavi mena rokutjavi eye uri nao, otjina tjo tjikuvatera kutja omundu warwe orundurure ongaro ndjo yomundu warwe andae omundu arwe ngwavazewa novikaro vivi ove mokuhupa omwinyo muwa umuvatera okumurundurura umuvatera okurunbdurura ongaroye tjiwarundurura ongaroye noho okutja uvatera kutja imbouye noho urire oruveze orusemba roku rokuhupiramo orondu omambo mavi owo kaena tjina Tjiyete otjiwa posia peya embo rimwe ndiwahungire momukwenu etwe arikana tjina enga ruvyo ndikonda kuvari okutja rumwe embo ndo omukwenu erizepa mena romambo mavi ngwahungire okutja mbikambura kutja otjovandu mbutwakwatwa puno vandu nu mbutuhupa puno vandu mbutuhahupire mouye wetu atuyerike waso kurira omundu wongaro mbwa nguhupa omwinyo muwa nu ngutjita kutja ovandu vekare nohange okuhupira mouye mutu ootjina tjimbikambura nu kunouwa tjinene tjambo kukuvatera kutja ovandu varwe noho verire ovaharupu okukuvatera nu kukuvatera kutja tjiweya poruveze rwarwe ohahangauka handje ovandu owo mavetjaterwa iyo ngaro yoye okutja noho maverire ovaharupu okukuvatera poo kukupatururira omivero okkutja mbimuna kutja tjiri ounahepero nomasa okuhupa ongaro mbwa poo mwinyo mbwaso kuzerwa iyo mundu ngamwa auhe.